رب یا د بادنجان رومي لعاب په یخچال کې کیدلی سي تر دوو میاستو پورې، ا، وساتل سي البته په که په یوه مناسبه درجه د حرارت کې څې هغه خراب نسي نو و په یخچال کې د رپ له یوه میاستې نه تر دوو میاستو پورې د ساتلو امکانات سته.